מ'זאל אנהייצן אויל אין א פאן, מ'זאל צולייגן צושניטענע צוויבל און זיי קאכן ביז זיי ווערן ווייעך מיט א גאלדענעם קאליר, נאכדעם זאל מען ארויפשפרענקלן דערויף אביסל קארי פאודער, מ'זאל עס מישן ביז עס שמעקט פיין, דערנאך זאל מען אריינלייגן אביסל צושניטענע טאמעטאס, לאז עס אלעס קאכן פאר בערך צען מינוט, נאכדעם קען מען צולייגן די זאלץ און אנדערע געווירצן עס צו מאכן האבן א פיינע געשמאקע טעיסט.